To shal li ngha man ligyi tani kɨ ji kɨ ɓut ter ter ka, pi ye biche terɓutɗi ka yil gyi karan ɗel kɨ yedda <hesitation> shingkarang fa ha kwok ko shingkarang fa ɗi chwok ha ɓe rang gyi ka, <hesitation> gha lite shal li ɗirna ɓe gyi bi ye kɨ terɓut nghan ka pi ye gwachemwa mwa kɨ shal mwa kɨ mbikat nkin nkin pet kɨɗa ɓe mwa kat ɓut ter ter ka. Gwachemwa chor nkin nkin pet kɨɗa ɓe ɓut termwa ɓul, piɗa ɓe nghan po ni kini te nghan po mina ɓe ngha ni te shal li gyi bi ye kɨ terɓut ka ona tani terɓut ha kyet kyet tani ha kat shal li ɓang ɓe ɓut ter ha kyet kyet tani ha kat shal li ɓang ɓe ɓut ter ha kyet kyet biche dame haka ka. <hesitation> dina ɓe gha po nikini te shal li dun dung ka ɗang ɓut ter ter ɓe sai dai ha ɗo ha pin ɓut ter ter nke ngha, <hesitation> bile kaliɗo Ter dung dung ɓe mupo ni kɨ ngo shal mwa ka yil mini ka yil chemwa, muni ngo shalmwa kɨ yil ngas dung dung nkin nkin ko pet kɨ shal kɨmwa mwa ɓe mu̱ni ɓut ter ter ɗirmwa ka, muni pet kɨ shal kɨmwa mwa ɓe mwa po semka, pet kɨ shal kɨmwa mwa ɓe ha karan ni kini te kai ni ngogyi dim kat dung kɨ ɓet ter gyi ka, piɗa ɓe nghana po ni kini te shal li gyi bi nen chin pi khigyi langsarmun ner kɨ tong yeneyi ko ye chinmun yitɗi. <hesitation> ha katshal te dun dung ka dai ɗang ha katshal daidai kɨ kam fa, daidai kɨ yetda gyi-ha langsar chwok ha ko ha kat yit'ar bise ko ha langsar karang famwa ɓang ko kɨ ɗin wokfa kɨ mwal ha mwa kɨ malha mwa kɨ jap fa mwa pi ye mulite chor dung ka, chor kɨ dim kɨ bis si ɓe ritka ɓang, chor me ye chor ɓenɓen ni ɓe rika ɓang, chor meye ha man eng biche pi keha ka ɓe <hesitation> ko ye gyem mbile ɗo ye ha ɓe kɨ lakeha ɓang. Ɗang shal li ɓe <hesitation> mu lite ɓut ter na da kat shal dung ɓe ɓut ter ha Ɓut ter ter gyi ɗir nen, <hesitation> biche ɗal nen ka, kaɗang ha rot kɨ ɓut gyi ter ha ɓe sai dai nen ɗo kɨ pin ɓut ter ter ha gak ɗang mbikat ɗi gyi po pin ɓut ter ter ka. Ngombikat mwa dung dung ko ne ye mu ni mwa chin mbikatmwa oye kit kɨni ɓe muni te mwa kat ɓut ter ter ka ko mwa mwarp ner kɨ ɓut dun dun ni. <hesitation> mbikat ɗi kɨ lok ɓang ɓe la̱ ha ɓang ko lefamwa mwa la ko mwa ja teng fa kuskus ɗin yil li omaye ter nen pin ha mwa ma kɨ ru ka ɓe-e mwa la hạ kə mut ɗi ɓang, piɗa ɓe gha polini tɔ, shal li pi ye mu lite dun dung ka ɗang ha kat daidai kɨ kam fa pi kɨ ha eng mbi rot rot mi chwok ha mwa oye kɨ yit ha ka̱ sa mbise ko kaɓe bi ye kɨ chin kɨ ha mwa ɓa'a chinmwa kwa lus mwa ɗi ɓe mu lite rit ɗang ha dum ha kat dung koye kɨ le ha ko ha ni ngoche po biche ka yil ka, kwa ni te gurmmwa po biche kaɓag, kwa ni te ni ha ɗo ha kit gak, kwa ni te mbi kayilmwa kɨɓut ɓe ba bi ne ye ha li ɗang tong ka ɓe kit kini ɓe Kɨ la ha ɗer ɓut dun dun gak, ɓe ɗa ɓe nghan po likɨ ni aha tɔ, nghan ko po mina ɓe gha ni tɔ, shal lipo pin kɨ ɓut ter ter nghan kodit ka, pi ye ko ye nghan kɨ shal kɨni ɗo me, par ngha ye shal kɨni ma kɨ shang kɨ dim mi ɓe la nghan kɨ bi leng leng mwa dung dung ko ngha leng te ɗang ɗo ngha chin ne, ɗang ɗo ngha chine, ɗang ɗo ngha chine ɗang par ma ye nghan kɨ shal gyi ka ɓe ngha ter ɓe ɓut na ter ɓul pi ye ha leng me, a gyi po lengme mene ha kɨ biche ka chin shik- ha kɨ bi ka chin kake ka, ɓe ɗa langhan a'ko kɨ shal li ɗirna ɓe ngha ni tani gyi bi ye kɨ laha ko ha po mbi leng leng mwa, ngha chin kwang ɗang'e, ha chin koɗand'e, gurmmwa kas ha ɓang, ngha pi ngogyi ka, ha ni gogyi ɓe ha tok kɨgyi ka, li tani gogyi gi ɗel, ha ni gogyi ngyem niha gyi ji ɓe gha pin gyi ka, mwa lite gogyi dandən dung ɗang ye ha kɨ biche ka ɓe ɓut ha ter ter ye wa kɨ nang biche poha'e piɗa ɓe gha ni te shal li ba gyi bi ye kɨ gyi la gurm mi ko gyi li tani ɓut ter gyi kɨgyi ka. Ha chor ɓe ɓut ter ha, ɗang chor ye dim bis dung gyi ɗo ya ɓe ngasmwa li te ritka ɗang chor ne ye Daidai ko nen ye ka eng- ha lus poluguzum fa che ko bi kɨ katha ɓe ha man mat ka lus si ɓe gyi ɗo chor ritɗi, <hesitation> ngas mwa ya mwa to'a akwai chor ritɗi akwai chor bis si, chor rit ɗo ki ya ɓa ha kɨ gyem biche ko ha lus <hesitation> bi ye chin khi ha che lok. Chor bis si o veng veng kyet kyet na ritka ɗo ye bi dit ɗi ɓe ha man kat biche ka chin ka̱ ɗa ɗo chor bis si piɗa ɓe nghan po ni kɨni te bikat po pin kɨ ɓut ter ter nghan ko ditɗi ka, bi katɗi kɨ laha ko ha ɗapke. bikat kɨ laha ko ha byes gurm mwa, mbikat kɨ laha ka̱ni tani ha ɗo nen kɨ go n ye wun kɨgak kɨmwa mwa mbikat kɨ la ha ka̱ ni tani ka yilgyi ɓe nghan goche ɗo nghan ka, mbikat kɨ laha ko ye ha ni nde kun kun ma ɓe ha lite gyi ɗo ji kɨ tok khi ha Pi ye ha kat bi, piɗa ɓe mbikat dirna ɓe lapi kɨ ɓak, ɓak kɨ gurmmwa, lapi kɨ ɗapke̱, mbikat la p ka nikini te gurmwa po bicheka, kwa ni gurm, nen kɨ pin mbikat gyi ɓang ɓe hir gwong ke la tani gyi ɗo-o nen kayil ɗa, gyi ɗo liɗang fat, gyii gyi ka ɓe goche kɨ lang li biche ka piɗa ɓe dina ɓe mbikat ɗi gyi ba mbi ter ɓut ka, <hesitation> mbikat ɗi gyi mbi ter ɓut kodit ka, <hesitation> ko po kwap fun ɗo ye mun ɗo ye mun err ngolashi mwa ne ye mun po mat libi ɓe mu fwut bi ye ɗo ye dɨde li, li tɔ kɨ lepo ngombikat ɗi kɨ gyi sit ɗin poting, khiɗa ɓe ngombikat gyi sit ɗin poting ɓe wak rakumi gyi sit fwung kɨ mbi solbi ɓul. Ngyin mun tɔ mbikat